Albatta bu noto’g’ri hisoblanadi. Inson o’z genetikasiga, o’z yagona, alohida genetikasiga ega bo’lishi kerak. Uning replikasi yoki kloni yaratilishi bu judayam noto’g’ri hisoblanadi. Har bir inson o’z shaxsiyatiga va o’z tashqi ko’rinishiga ega bo’lishi lozim.